जब मछलियाँ आपस में बात करती हैं। तो वो अजीब सी आवाजे निकालती रहती हैं। जो हमें सुनाई नहीं देती। और भी कई तरह की आवाजें निकालती हैं।